Kan khayyaroni fi baʼellim lugga wade, hassa bas bagdar ba baʼellima fi waqit wahid,, al luqqal bakhtara di hibas al luqqal fransiya finshan hibas al luggal al ana baraʼiha gasiye lai wa hibas al lugga al addauluti aduwal al mijawirina chat bil kallamo be ha amma ana ma bagdar bal kallam shuqul da bi azini bilen kan ligit alʼallam ta da.